यी संसारमे बहुत ढेर देश हँइ । कुइ देश बहुत धनी हइँ तउ कुइ देश बहुत गरिब हइँ । नेपाल फे हम्मर बैठ्ना देश हइ । मै हिंया कुछ देशके नाउँ बताइ जाइत हउँ जउन एशिया महादेशमे परतियाँ । भारत, भुटान, बङ्गला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभस, चिन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, ताइवान, इण्डोनेशिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, म्यानमार, थाइलेण्ड, भियातनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, साउदि अरेबिया, इरान, इराक, इजराइल, सिरिया, कतर, ओमन आदि ।